Di bёmeenjí ngёncáam ngápeengí pёcar ufύungu car, untύmpa car; ni urá acarёkak. Ngёncáam ngaapekak pёёjύwab uñinύ cí, ufanţ cí, uboopal oká cárat, ŋal ukopёţaţ ngooka cí ngёcáam ngimengi ngokácáraţ.